Ekikusokera kakyarumwei mukoba eyo teniyo nkomero ate te nemu nemukutira okunyikira okola omuno asobole okwebesyawo amwei nomwana oyo kwaba nga abyere

Omusaiza kyalina okukoola singa nga aba akuura okukeerwa buli kaseera alina okolaku ekisasaizi, ogeza nokuiruka irukamu, alina okolaku emirimu ejikumutuyiisya era nikiba kigaine alina okwabaku omuirwaro nibamukebera nibabona ciki ecimuluku.

Obumanyisyo obulanga omuntu nti e puresya yamwei eri iguru ekikusoka atuyana, ekyakabiri abba nebugumu jingi era ebugumu eyo niyo emuletera nokutuyana kumwei kumwei nengeri ejindi abulwa amaani abba nga tayina maani, ezo nzo ngeri zenkumanya eziyinza okulanga nti o puresa w'amuntu oyo ali iguru.

Emmere gyensinga okwendya muno nyendya ebiyaata ngyendya omwogo ngyendya e duuma kuba emmere eyo netugyira etuwa amaani noboneka nti okola nje emmere ya ya ebyenyanja emmere ya bijanjalo emmere etuyamba okuzimba iswena netukula ninyendya emmere ya cabbage negyindi ebyo bituyamba okuu.a omu mubiri gyaiswe nga gwomi kusai

Ebyanyegesya byongeire kutusomesya engeri yakwewalamu obulwaire okugeza nko sirimu ogeza nka ekiddukano ogeza nko musujja batusomeserye engeri gyetukusobola okwewala omusujja obutattkwata

Olunaku ndya emirundi isatu. Okusooka ndya ekyamambya ni ndya ekyamisana ni ndya ekyaigolo ezo nizo mirundi ze ze ze zendya omu bulamu bwange mu lunaku lumwe.

Engeri ekusoka nti abaana abo buli lwebazenyera ewacafu balya lya ebintu ebitali bisai engeri eya kabiri omwana oyo tasobola nakunaaba my ngalo na sabbuni nzukira abaire mu bucafu tanabire mungalo aliire lire ebintu so nikyo okubona nti omwana oyo afuna ekidukano

Namba emwei amaizi agali agatalimu mubazi oba agatali gasumbe obusuume obukusookera kimwe kulwala era nomala okulwala ekikutegeeza tiwakole amaizi gani galeeta endwaire ng'oireku okulwala naye galeeta endwaire era endwaire eyo tekuwa mirembe okukakanya tokoore mirimu gyamu era tokoore kikusaanira

Ebifo ebikumbanirwamu biyambire eka yange oggeza wabbaawo e bibiina buli lwaigoloigolo baikaara omu bibiina bya ku byaa bya kusonda e sente, bayambire okwikaara omu bibiina ebya kusoma okugeza okulambaku endwaire ezimwe so ebi.

Naddala abakazi nibabba omu nsonga zaabwe ezo e nga alina obulumi obwa maani ayaba omwirwaro erya Gavumenti nanyonyola omusawo ngeri na kulumizibwamu deni nabba nga akusobola okufuna obujanjabi.

Uum nkusobola okukobera e kala eziriku oku bendera yaiswe, ziriku e kala isatu, ekusookera kimwe yaa kasaayi niwairaku okyenvu niwabaaku ne giiragazu ezo nizo e kala eisatu ezisangibwa oku bendera ya ianga yaiswe Yuganda .

Obumanyisyo obulanga olunkusense obu baana akamanyisyo akasooka omwana oyo omubiri gwamwei guba gusukire ebyere omwana oyo omunwa gwamwei gubamu ebireire omwana oyo amaiso gamwei gaba gakasayi era omwana abulwa amaani

Akamanyisyo akalanga omusujja gwa mu byenda omukitundu kyaiswe, ekikusooka abantu badukana muno, so omusujja ogwa mu byenda guleetera muno omuntu okubba nga akudukana

Okunywa amaizi agatalimu ddagala kyabusuume newankubbaire nga gakuboneka kusai wanu gabba gacaafu era galeetereza ebirwaire okugeza ekidukano okugeza o Kolera amaizi agatali gasumbe tigabba gasai gabba nga gacaafu.

Okunywa amaizi agatali gasai kwona kuleeta okwongera o Kolera kubanga buli lwonywa amaizi nga tigayonjo tigasumbe mufuna obuzibu naddala nka amaizi ga midumu nka ago, agamyala waliwo abasena mbe nibatandika kunywa era kyabulabe muno okuboneka nti nga okunywa amaizi agatali gasumbe.

Omwana okufuna etu omwana okufuna eddagala lya bisiisa alina okulifuna oluvanyuma lwa myezi isatu n'emyezi n'akati wa myezi omukaaga omwana oyo omutwala n'afuna ekikerenda ekya bisiisa.

Okumanya nti ekizimba ekiri omwibeere kyandi ekisooka mbe okuso tusookerwaku olin'okumanya nti amiini olina okuura obulumi mudi omwibeere nga bwa maani walimu okuura okubabiirwa okusiiyirirwa byona byona bira biranga nti obwandi bwakizimba mbu mbwobwo.

Obusuume obuli omukukwatibwa osirimu omu kitundu gyetuza one bunafuya obulamu bwa muntu nga takyasobola kwekora ekyakabiri omuntu oyo afa ekyakasatu abaana bamwei nabantu babeire akulabira babonabona nga tebakyasobola kwekyaku kantu kubanga omuntu yafiire

Abaana emizenyi gyebazenya omu kitundu kyange bazenya emizenyo ogeza omupiira abwojo abaala babaka eeeh bazenya osalamiya bazenya otempo bazenya onobo n'emizenyo egyindi nko matatu

Enkolesya ya byantambula ekyasingireyo okuba eya eyabeeyi oba ekusyera ntambula ya bbaasi kubanga tinakobe ntambula ya ndege eee naye n'endege yoona ekyasingire nizo ntambula zenyinza okukuwa nti zi entambula ezo zikyasingire muno okuboneka nga zikusyera

Ekikusoka ekifo n'ekibawo ekya bukulembeze tugobera enkola ya demokurasia nti ekifo kyesimbibwaku abantu abanjawulo era te n'etuba tukukomya oyo asingire obululu obwingi niye aba awangwire era niye ayaba natukulembera

Engeri jenyinza okwiriryamu ekutundu kyange nina kolesya obwegesye bwange, waanu nyinza okwaba nintandika okubasomesya okugeza ninba nga nasomere bya bizinensi nimbasomesya okola ebizinensi, nyinza okwaba nintekayo ebizinensi okukyalo ekyo nibata abantu nibatandika okukolamu mbafuna emirimo.

Olunaku nkola sawa nka isaatu, nkola okuzwa okumambya mpaka sawa nka inai awo nimpumula, nimba nyinukiire mmm naba nimala okunaba nindyaku nimala okulyaku nimbasya nimpumulamu.

Nti egazumenti ereeterewo enkola ya boona boona basome era te, okugeza omu pulaimale oba obwegesya obusookerwaku waliyo o UPE era te amasomero gani gali ku buli muluka, ku buli muluka waliyo esomero kumpi te n'ewandi ku buli kyalo kuliku esomero n'ekindi enkola ya UC UACE buli muluka era guliku esomero lya sekendule.

Ebirume byendima omu musiri gwange nduma ekirumye kya mwogo nduma ebiyata nduma ebicooli nduma obwita nduma omugobe nduja ebijanjalo nduma osuunsa nduma ebicooli

Enkolesya eya kubiik'empiiya nga okwakala oku mutimbagano enkolesya eyo gisa muno kubanga ekkujjuna okusobola okubba nga oli mulwaire oli mwirwaro akasente ako empiiy'ezo zikulabukanga mangu okkwikaku oba okusasula e sikuulu fiizi za mwana enkolesya eyo ya nga okwakala oku mutimbagano empiiya ezo zikwanguwanga era nizi nozibba nga okuzifunira omu bwire.

Aa tinyabangaku mu nsi gindi era ensi mbe gye ensi yange gyebyaliibwemu Uganda nijo nkyalimu naye te mbaire nkyali kwabaku omu nsi e gindi.

Ekyamazima kiri emmere gyensinga okwendya, nsinga okwendya emmere ya kaita, emmere ya mwogo, Emmere ya biata, akawunga, ee ebijanjaalo, nsinga kwendya munoo omugobe, amatooke n'omuceere.

Omukazi owanda atandika omuibanga lyamyeezi inai okwaba omudwaliro okufuna oku oba okumukebeera oba okufuna obujanjanbi.

Namba emwei amasomero ago aga mbyalo obukulu bwago tiwakyaliku kukobate nambu nyatambula lugendo lwani needi era omwana nakuzwa okusomero nakusangwa ekka nga omubyaire yena kikumulumirya omwana okusoma era akumujunaku nakoba taide bakuwairye nambaki yena namwakaramu obwo olwakuba esomero riri ekka.

Kumbanga mba nga tendina security ezikuuma wange abaibi baingi nempiiya gyokuma omu bank olwawo ogyikolesya nogilya oyinza ogyendya naye niyabayo nga gyigale era bank gyisai oku nkumira empiiya zange kubanga nobwifuna ekizibu oyinza okufuba nokimala omu weekend nga e bank tekore naye te noba nayo empiiya oyinza ogikolesya era nogimalawo nga ndowo kyokoremu kyamakulu naye oyinza okwendya okugula ekintu noyabayo nezikuwa naye te noyendya ozijjajjama noyabayo omu bank nezikwima e bank gyisai okunkumira e sente zanga era ngyebalya

Ekirime ekikusooka kyenduma omusiri gwange meere yamwoogo, ekyakabiri obwiita bwaisubi, ekyakasaatu ebiyata, ekyakanai ebinyebwa amwei nebijanjalo.

Ekka zeyisye ezanjawulo zitonderewo amasomero aga bwananyini okugeza nti wewawo amasomero ga government galiwo naye te naga bwananyini galuwo kini nadala kiyambireku abaana okufuna ebyanyegesya ebinyakasai okusingaku bidi ebyamwei ebikukoba nti akwesobola yete akasente kali yadde yaddeku natwala owa omwana wamwei omu omubya masomero obwa sente

Ekikusokeera kacarumwei embeera yange nkanje jenkuwangaramu nimba nga ndi mwegeesye nkusobola okweikyaku ebintu ebyanjawulo nti akase nikaba akasente omwegesya afuna omulimu nasobola okuimula ebyanfuna byamwei so nobona tte nti omwegesye takubonabona ati oyo omwana akyayina ebirubirirwa akusobola okwegomba.

Haaa lumwei twabire netukola ne tutwalayo application letters nga tukwendya busomesa then n'etwika eddi twali abasomesa bataanu abaletere application naye nebatuwerye interview ningye ningye nakore interview nimbasinga era omu basomesa abataanu nimpebwa omulimu so nali musemeri muno

Mbe, tibanywi bamukago bbe.

Engeri ekyasingire okujjanjjaba omusujja omu baana esokerwaku omwana ayina okusula omu katimba aka nsiri okuba nga nti tezikumunena then ekyakabiri omwana ayina okutwalwa omudwaliro nayibwaku omusayi then namala eyibweku omusaayi naweebwa obujjanjjabi obwa makerenda